حسنًا عندما يتعين عليك العمل، عليك أن تعمل، عليك أن تقول ذلك بوضوح زميلك <hesitation> اعذرني لدي عمل <hesitation> هل يمكننا التحدث مرة أخرى لاحقًا من فضلك؟ إنه ليس سيئًا، إنه ليس شيئًا خطيرًا.